ମପ କେଂବା ପୋଚ୍ଚା ହମେଂ ଗୋହରୋ ପୋଚ୍ଚୀ ଵାରେ ଵିଵାରୋ କରୂ। କୋଟେ ମପ ଭୀଭୀନ ପକର ହୋଈ ପାର ଥେ ମପ ବେଡେ ବେଡେ ଲଂବା। ବଡୀ ସହାଜ ଵାରେ ମପିଂଗ କରୀ ଵାରେ ସହାଜ କରେ ଏବେଗା। ସମଯରେ ମପ ସହୀ ତୋ ମପ ବକେଟ ଭୀ ଆଶିଲନୀ। ଜହାଂକି ତକୁ <hesitation> ସଫା ଏବଂଗ ଡ୍ରାଯ କରୀ। ଵାରେ ମଦ୍ଯୋଂ ସହାଜଯ କରେ ମପ ତୋରା ହମେଂ ଭୀଭୀନ କୌନୋଂ। ଜାଏ ପହୁଂଚୀ ଧୂଲୀ ଏବଗ ଡସ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ମାନୋଂ କୋ କଲେଟ। କରୀ ଥାଓ ଏବଗ ଗୋହରୋ କୋ ସଫା ମଦ୍ଯୋଂ ରୋକୀ ଥାଓ।